fajaru gena garaki foloi se dalwaho osu. daso paru se ngula-ngula, dadi ngam yang ngone oyo ge sorai gahi ngone sehat, fajaru gena oyo rai dadi gahi kerja se gahi ngaramoi ge dadi futuru se pleca.